<hesitation> Gn- gne vidine tragno, io moa zany arakaraky gn'habegne tragno izy amign'asarany da arakarakine hoe misy lalagne tôbily na sy misy izy fa gne vidigny zany da eo ame zato tapitrisa eo miakatry zash arakarakine hamarotagne tompony anazy fa izy magnodidididigny an'izay zash zato tapitrisa.